níutíu prósent af herafla Venesúela eru á móti

forseta landsins segir hershöfðingi í flughernum fjölmenn mótmæli eru í landinu bæði til stuðnings forsetanum og andstæðingum hans sveitarfélög þurfa meiri beinar tekjur af ferðaþjónustu segir bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar mikil ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur verið lyftistöng fyrir svæðið en ekki án kostnaðar á annað hundrað fylgdist með þegar borði var

klipptur á nýju hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi í dag þar er pláss fyrir fjörutíu manns en það hefur staðið autt frá áramótum boðað var til fundar um kjaramál í heita pottinum í Bolungarvík í morgun þar sem sundlaugargestum gafst kostur á að spyrja formann Verkalýðsfélags Vestfirðinga spjörunum úr samheldinn

sér til hita í frosthörkunum í Nauthólsvík í dag meira en tuttugu stiga frost mældist í Víðidal í Reykjavík í morgun

mótmælum í dag ýmist til þess að þrýsta á afsögn forseta landsins eða til að lýsa yfir stuðningi við hann háttsettur herforingi segir að níutíu prósent af herafla landsins styðji leiðtoga stjórnarandstöðunnar lýsti sjálfan sig réttmætan forseta landsins tuttugasta og þriðja janúar varaforseta Bandaríkjanna sem sagði honum að hann ætti stuðning

Bandaríkjanna vísan ef hann lýsti sig forseta landsins nokkrum andartökum eftir að lýsti sig forseta að kvöldi tuttugasta og þriðja janúar voru Bandaríkin búin að viðurkenna hann sem forseta landsins

ritstjóri og blaðamaður í Bretlandi sagði í samtali við b b c í vikunni að vissulega ríkti kreppa í landinu og að almenningur ætti erfitt en hann sagði mjög miður að bandarísk stjórnvöld skyldu hlaupa til

og viðurkenna Guaidó sem forseta það væru bein afskipti af innanríkismálum sjálfstæðs ríkis og torvelduðu diplómatíska lausn mála hann bætti því við að Bandaríkin hefðu á síðustu árum gert allt sem þau gætu til þess að eyðileggja allar tilraunir til málamiðlana og sátta á milli stjórnar og stjórnarandstöðu í dag er þess minnst að tuttugu ár eru síðan forveri komst til valda í landinu háttsettur hershöfðingi í flugher landsins lýsti í dag yfir stuðningi við

sem hann birti á samfélagsmiðlum ekki er vitað hvort maðurinn hefur flúið land hingað til hefur herinn staðið dyggur við hlið forsetans en en það kann að vera að breytast

landsins stuðningur við ríkisstjórnina eykst um fjögur prósentustig milli mánaða samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups Píratar og Sósíalistaflokkurinn bæta við sig en fylgi Framsóknar og Flokks fólksins dalar Sjálfstæðisflokkurinn er sem fyrr stærsti flokkurinn á landsvísu með tuttugu og þrjú komma fjögur prósent fylgi Samfylkingin mælist með ríflega nítján prósent og Píratar eru þriðji stærsti flokkurinn með tólf komma sjö prósent fylgi og bæta við sig tveimur prósentustigum vinstri græn mælast með ellefu komma þrjú prósent fylgi og Viðreisn með níu komma eitt prósent framsókn mælist með átta komma átta prósenta

um tæplega þrjú prósentustig milli mánaða Miðflokkurinn er með sex komma fimm prósenta fylgi þá mælist Sósíalistaflokkur Íslands með fimm komma þriggja prósenta fylgi og bætir við sig tveimur prósentustigum frá síðustu könnun fylgi Flokks fólksins er þriggja komma sjö prósent og minnkar um tæp tvö prósentustig milli mánaða samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna er fjörutíu og þrjú komma fimm prósent og ríflega fjörutíu og níu prósent sögðust styðja ríkisstjórnina sem er fjögurra prósentustiga aukning frá síðasta mánuði ríflega ellefu prósent sögðust skila auðu ef kosið yrði til Alþingis í dag og rúmlega níu prósent tóku ekki afstöðu

eða neituðu að gefa hana upp niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði dagana sjöunda til þrítugasta og fyrsta janúar ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur reynst blessun fyrir Grundfirðinga en einnig krefjandi verkefni bæjarstjórinn segir að sveitarfélög þurfi stærri hluta af tekjum af ferðamönnum þótt það sé utan hinnar hefðbundnu alfaraleiðar er Kirkjufell við Grundarfjörð orðinn einn af vinsælustu ferðamannastöðum

landsins á flestum listum yfir ómissandi náttúruperlur hér á landi er

þetta hefur auðvitað verið mikil lyftistöng fyrir Grundfirðinga en ekki án

kostnaðar Kirkjufell er dæmi um áfangastað sem hefur sprottið bara af sjálfu sér flóknust er kannski þessi hlutverkaskipting landeigendur fá þetta verkefni sem eru ekkert endilega í ferðaþjónustu sveitarfélagið kemur að og styður fjármagnið liggur hins vegar hjá ríkinu og þarna þarf bara verulega að hafa fyrir því að samræma og fá allt til að fúnkera saman til að þessi uppbygging innviðauppbygging margnefnda geti

átt sér stað með eðlilegum hætti Grundarfjarðarbær fékk í fyrra rúmlega sextíu milljóna styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til uppbyggingar í kringum

hópast til að taka myndir af fjallinu björg segir að búið sé að deiliskipuleggja og hanna framkvæmdirnar þetta er auðvitað ekki hrist fram úr erminni einn tveir og þrír á einu ári björg segir hins vegar að styrkir sem þessir séu ekki endilega rétta leiðin og bendir á að beinar tekjur af ferðaþjónustu renni nú meira og minna til

ríkisins í formi virðisaukaskatts gistináttagjalds og tekna af akstri og þar finnst mér að sveitarfélögin séu hreinlega bara

herja á það hver þeirra hlutur ætti að vera í þessari uppbyggingu erlendir göngumenn hafa farist á Kirkjufelli tvö síðustu sumur eftir að ásóknin tók að aukast meðal annars hefur aukningin orðið í því að fólk telur sig geta og eiga erindi upp á Kirkjufell en Ísland er hættulegt land það verður ekkert hægt að loka það af eða annað slíkt okkar hlutverk er að koma skilaboðum á framfæri um hættur og um aðgengi og slíkt bæði Bandaríkin og Rússland hafa sagt upp kjarnorkusamningi sem ríkin gerðu í kjölfar leiðtogafundarins í Höfða árið nítján hundruð áttatíu og sex Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær að að Bandaríkin styddu ekki lengur samkomulagið um sem gert var árið nítján hundruð áttatíu og sjö árið eftir leiðtogafund Reagans og í Höfða aðdragandinn að uppsögn Bandaríkjanna er langur stjórnvöld vestra hafa lengi sakað Rússa um að hafa margbrotið samkomulagið og Rússar hafa sakað Bandaríkin um hið sama Pútín forseti Rússlands svaraði í sömu mynt í dag Pútín sagði Rússland opið fyrir samningaviðræðum en hann dró enga dul á hvað Rússar myndu gera ef Bandaríkin færu aftur að setja upp eldflaugar eins og í

í desember nítján hundruð áttatíu og sjö eyddu Bandaríkjamenn átta hundruð og fimmtíu

og Rússar um átján hundruð og fimmtíu annað atriði sem valdið hefur óánægju beggja ríkja með samkomulagið er að tíu ríki hafa í dag yfir að ráða

og ekkert þeirra er aðili að samkomulaginu þeirra á meðal eru Kína Íran Sádi Arabía og Ísrael

hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi sem staðið hefur autt frá áramótum var vígt formlega í dag stefnt er að því að fyrstu íbúar geti flutt inn tuttugasta mars fyrsta skipti sem ég fæ að klippa þær Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar og Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sáu um að klippa á borðann dregist hefur á langinn að koma hjúkrunarheimilinu í notkun ríkið og bærinn deildu um hvort ætti að sjá um reksturinn í janúar náðist loks samkomulag um að

einkahlutafélag í eigu ríkisins annist reksturinn framkvæmdastjóra þess var formlega afhentur lykillinn í dag þá var nafn nýja hjúkrunarheimilisins opinberað í fyrsta sinn

sem við völdum á Seltjörn er pláss fyrir fjörutíu manns rýmið er fullbúið og stefnt er að því að það verði komið í fulla notkun tuttugasta mars það fer þó eftir því hversu vel gengur að manna heimilið á Seltjörn virðist allt til alls til dæmis hárgreiðslustofa og snyrtistofa þá getur heimilisfólk sem hefur heilsu til þess fengið sér göngutúr og notið útsýnisins komið var upp gönguleið í kringum húsið og einnig þvert yfir þakið miklar breytingar verða

að mati framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar sérfræðingur segir að fólk í ferðaþjónustu hafi miklar áhyggjur af stöðu félagsins mikil óvissa hefur ríkt í kringum WOW

að undanförnu enda hefur félagið verið í miklum fjárhagserfiðleikum starfsfólki hefur verið sagt upp og bæði flugvélum og áfangastöðum verið fækkað viðræður hafa staðið yfir við um að félagið eignist fjörutíu og níu prósenta hlut í WOW og veiti auk þess lán til þess að tryggja rekstur félagsins

Skúli Mogensen forstjóri WOW hefur sagt að stefnt sé að því að ná samningum fyrir lok febrúar við vonumst til þess að óvissan með WOW sé sé að baki fljótlega og munum fagna því þegar það er endanlega að baki eftir fréttum af því hvernig því lýkur en það virðist hafa gengið eftir planinu hingað til það er ljóst að það verða mjög miklar breytingar á þeim rekstri og við erum

hvernig hvernig þær verða Svanhvít Friðriksdóttir upplýsingafulltrúi WOW sagði í skriflegu svari til fréttastofu í dag að vinnan með

Indigo gangi samkvæmt áætlun og að sumaráætlun félagsins sé að langmestu leyti komin í sölu hún vildi ekki tjá sig frekar um stöðu mála hjá félaginu víða að það eru miklar áhyggjur af stöðu þessa flugfélags og það er mikilvægt að málin fari að skýrast sérstaklega núna þegar margir eru að leggja drög að ferðum sínum

fyrir sumarið þá er mikilvægt að að þetta hangi ekki svona í lausu lofti ljóst er að óvissan í kringum WOW hefur haft áhrif á ferðamenn sem hyggja á ferðir hingað til lands

ferðir til Íslands í mörg ár bæði fyrir WOW og Icelandair það urðu tæknilegir örðugleikar hér áðan þegar draga átti í Lottói það verður því dregið út hér að loknum veðurfréttum nýr leikskóli á Höfn í Hornafirði gjörbreytir aðstæðum fyrir bæði nemendur og kennara áður stóðu tveir minni leikskólar hlið við hlið og var meirihluti foreldra óánægður með það fyrirkomulag

nýi leikskólinn Sjónarhóll á Hornafirði var tekinn í notkun í ágúst og var hann smíðaður upp úr öðrum eldri leikskólanum að segja má húsið var stækkað og algjörlega endurnýjað að innan hönnun og framkvæmdir kostuðu sex hundruð og fimmtíu milljónir þar eru nú hundrað og þrettán börn á sex deildum og árgangarnir nokkurn veginn sameinaðir það voru tveir leikskólar bara

beint á móti hvor öðrum með sitthvorn garðinn sem var hægt að opna í miðjunni og stundum vorum við með sameiginlega útiveru það var kannski aðallega að þau þekktu ekkert endilega hvert annað þegar þau byrjuðu í grunnskóla í nýjum leikskóla höfum við til dæmis ýmis rými sem við höfðum ekki áður til dæmis salurinn sem við erum í núna hann notum við bæði undir íþróttaiðkun og síðan matsal þar sem við geymum öll hljóðfæri og getum farið þangað og spilað og sungið og bókasafn þar sem við geymum bækurnar okkar það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessa nýju byggingu til þess að fá þessi tækifæri til að gera allt sem við viljum gera hafa tónlistina hafa íþróttirnar og hafa nægt rými svo finnst mér bara frábært að fá alla þessa starfsmenn saman því það er svo mikil reynsla og þekking í þessum

betur þegar við erum saman og ég held að foreldrar séu almennt mjög ánægðir með þessar breytingar og sérstaklega þetta nýja hús gestum gefst kostur á að koma sínum málum á framfæri og fá svör við spurningum sem brenna á þeim segir forstöðumaður sundlaugarinnar í Bolungarvík boðað var til fundar um kjaramál í pottinum í morgun sex stiga frost stóð ekki í vegi fyrir fundi um kjaramál í

í musteri vatns og vellíðunar sundlaug Bolungarvíkur í morgun ég er búinn að hlusta svolítið mikið á fólk og fólk er mikið að tala um kjaramál og og fyrir mér er þetta besta leiðin til að stoppa Gróu á Leiti fór yfir stöðuna í samningamálum og sat fyrir svörum en hann er í Starfsgreinasambands Íslands það var

fólk með skoðanir og maður þarf bara að standa á sínu kjaramálin eru hitamál dagsins í dag

hér í musteri vatns og vellíðunar

sé spurður spjörunum úr í pottinum

síðasta föstudag þá voru lífeyrismálin lífeyrismálin tekin

föstum tökum og skotið alveg inn að merg fundurinn var ekki mjög fjölmennur en tímasetningunni frekar kennt um en frostinu eða inntaki fundarins það er alls staðar verið að ræða kjaramál og þetta skiptir fólk

til að fá að vita hvað er að gerast í svona nærsamfélaginu ég tala nú ekki um

tíu stiga frost var í Nauthólsvík í Reykjavík í morgun þegar gengu hönd í hönd

út í sjó og önduðu sig í gegnum kuldann er ekkert of kalt til að stunda

þetta er bara hæfilegt bæði öndun og að fara í kalt vatn núna erum við að gera æfingar sem hita okkur upp áður

við erum búin að vera núna í sirka mánuð að undirbúa okkur þar sem við förum

kaldar sturtur í heimavinnu við hittumst tvisvar í viku þar sem við gerum þessa því að gera þessa aðferð daglega helst

buldi á Kúbu í gær og kom íbúum og ferðamönnum í opna skjöldu stjórnvöld segja að að stór

yfir svæði tvö hundruð kílómetra vestan við höfuðborgina Havana margir íbúar sáu loga og reyk á himni og heyrðu sprengingar þegar steinninn splundraðist þátttakendur á hinu svokallaða

vinna nú að því á Háskólatorgi að finna tæknilausn á hinum ýmsu vandamálum eins og til dæmis að auðvelda landsmönnum ferlið við að sækja um ökuskírteini

er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður já hér eru um sjötíu háskólanemar

láta ímyndunaraflið ráða í orðsins fyllstu merkingu hjá mér er Kristjana Björk Barðdal ein af skipuleggjendum ein samstarfskona mín þar af tíu af börnum fundust nýlega við fornleifauppgröft í Egyptalandi

fornleifamálaráðherra landsins sagði í dag þegar fundurinn var gerður opinber að sem hefðu uppgötvast fyrir skömmu væru í góðu

ásigkomulagi þau væru líklega sem ríkti í landinu frá þrjú hundruð og tuttugu til þrjátíu fyrir Krists burð

þrjú hundruð kílómetra suður af höfuðborginni Kaíró þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins Kristjana við skoðum það sem var á dagskrá

keppni lýkur á morgun Geir Sveinsson stýrði Akureyri í fyrsta leik sínum í

níutíu prósent af herafla Venesúela eru á móti forseta landsins segir hershöfðingi í flugher landsins fjölmenn mótmæli eru í landinu bæði til stuðnings forsetanum og andstæðingum hans sveitarfélög þurfa meiri beinar tekjur af ferðaþjónustu

segir bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar mikil ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur verið lyftistöng fyrir svæðið en ekki án kostnaðar á annað hundrað fylgdist með þegar borði var klipptur á nýju hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi í dag þar er pláss fyrir fjörutíu manns en það hefur staðið autt frá áramótum

til fundar um kjaramál í heita pottinum í Bolungarvík í morgun þar sem sundlaugargestum

gafst kostur á að spyrja formann Verkalýðsfélags Vestfirðinga spjörunum úr samheldinn hópur

sér til hita í frosthörkunum í Nauthólsvík í dag meira en tuttugu stiga frost mældist í Víðidal í Reykjavík í morgun þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi takk fyrir samfylgdina